<hesitation> Obo erihabulhwa eribuya eryanathungire riri okwibya imunahabulhwa okwitsira obwabu kandi nahabulhawa namawayi hayima namukali wayi. Mubanyihana mubanyihabulha indi obwabu nimberekezi <hesitation> eyesitani neryo mubabugha ambu ngabutsire. Kwenene mungabutsira neryo ebyanamabirihamu ebibuya namabiribilhangira. Esyasente syayi ngasibana ngalikulhangira ahasikaya kusangwa obuthuku obunene, isikahwera omwabwabu betu mubanyihabulha mama namukali wayi indi obwabu nikyibi neryo ekyo mukyangwathikya kandi namabirithunga esyambingisya singahungahu omwabuyingo bwayi. Eritsira obwabu, kyanekyu.